Ma per esempiu të mos ham të ngrënë confezionatu, per esempiu broshine, e gjithë këto shurbise, pran njatr shurbes çë u bunj ë per esempiu të mos i vu cukarin te kafeu, të mos shtonj cukar atje ku ngë ë mbzonjë.